شوف يا عزيزي حفظ القصائد عن ظهر قلب للأطفال في المدرسة يمكن إنه يكون عنده فوائد عديدة ، مثلا :تعزيز اللغة ، وتنمية الذاكرة ،وكمان تعزيز الإبداع ،وفهم الثقافة ،وتحفيز المشاعر الحجج اللي ممكن تكون ضدها عدم الفائدة العلمية ،وضغط الحفظ وأفضلية الفهم <hesitation> على الحفظ ،هذه الصورة الكاملة.